دکھن کوریا دا کھانا پینا سبھیاچار بہت وکھڑا تے رنگین ہے۔ ایتھے دے کھانے وچ مصالحے دار تے صحت مند مواد دی بھرمار ہے۔ کوریائی کھانے نوں اکثر چِٹے چاول، سٹر فرائ کیتے سبزیاں تے ماس دے نال کھائے جاندے نے۔ سب توں مشہور کھانا کِمچی ہے۔ جو کہ <hesitation> عمیق ڈھنگ نال خمیر کرن والی گوبھی تے لہسن نال بنایا جاندا ہے۔ اس دے نال بلگوگی جو کہ گوشت دی <hesitation> میرینیٹڈ طرح دی سٹر فرائ کیتی جائے۔